vending machine nei ko kuma mashi shooro haa shago nei gha don huuwa aran nei a yaahan a lara sai a yaha bandu mashin mei a yaaha a sutta ko a yiditoh a yuddi a yidi hanjon o'n mashin mei o betado selection ta a timmini a sutta a yidi sai woode de a waatata cede cede hunde ko sutti mei burtan sai a wata cede mei haa pellere mei a waadan naftire be card ma be cede paper ko kuma cede kobojee a waata handeer masin me so hanjin non mi vieyata payment toh sai mashi mei hoosa cede mei lara cede a waati mei waadi dai-dai be sutti ko a sudduko meina toh dai-dai sai mashin mei wada processing kujeji mei shikenan tabbiti mei sai mashin ma yaaha hoosa ko a yidi mei dama hundu mei haa banduu mashin mei burta namaa haa yaasi toh burti nimaa sai a woodia haa jungho a hoosa mei toh don mari canji ma sai mashin mei burtini ma be canji ma be receipt ma jee tati yess a soodi mo a yoobi